أهلا وسهلا، كيف حالك اليوم؟ أنا هنا لمساعدتك في إختيار السيارة المناسبة لك، عندنا مجموعة مميزة من السيارات، عندنا سيارات حديثة وعصرية مثل تويوتا ،نيسان، وهيوند-هيونداي كل واحدة فيها مواصفات ممتازة من ناحية الأمان والراحة والأداء.